ọ mazụk pọnọ ka mọnọ ịlẹ kam warụk pidị n lọsịn mẹrgẹ tị sụm nang? nga ọ nang wan ọkọmmọ ra pịrịm gan ɗọbị taraba. Taraba na mergem tisum na ana wadọ tị gọmbẹ, mona war taraba n lọsịn nam nam kụmụn sẹẹrị ka mịịn dan gan ya wụrọ nam kọn, yayị anambẹẹna tak ka yẹlụk tak ka yaluk ɗụk lassaram waị gị kambụtọi, nga tọ na llụnọị nan wan taraba ọkọm mọ ra mịn gan ɗọbị ọkọm mọ ra mọ na warẹ lakịkọrọk mịndam gan wẹẹn gayị am nẹ mịndụm yaazị wụrị ọzọn mịndamyaaz wụr sẹnẹ tị nị tọmdọmị lakikọrọgụm baanu ka yaụyaụ mọ na warẹ ịn ar ịnọ wan ana wụrọ tun ẹ na yaaz wụrọ tị nẹnẹ jẹ mọ na war ọkọm mọ raị ịntẹri ịnọ, ịn kal ịnga mẹmmọ yaaz wụrọm ta pịtaịzụ kotụn pịrịm mọn pọyanụ mụm kụdẹm kọtsịn manam mọ pị taịzẹ mọ na ware mẹn dan ụtụm mọn pọ yaajị kanam mo na ya angi kina, ka nam mo ongin togor tina in yaa in mots pọ anambẹẹna pịm gan yaan da kọ sẹla nọm nọm anga kọɗị nam gan sọọn wa wụ mịyam mọ yaaz wụr wụzọn ụkụn baan mọn nẹẹngọm a tapị taịzẹ a nẹ lakị kọrọb naam gan dọbị sịnkafa mịn gan dọbị lakị kọrọb mammụm, mọ na warẹ a wam mọ na sọọị tị ọkọm mọ rayị, pirịm mịn gan ɗọbị taraba mammụ mịn gan dọbịn ọkọm mọ ra tị tọmmụ mịn ga mịnị warẹ, mọna ware, ịn kal ịn ga ana wụrọm da pị taịzẹ ụtụnọ ụtụn sịdam nam kọn nam mọawa sọọị, mọ na sọọị n ɗọb ananbẹẹna pịm ọtụm kaɗam pịm gan yaanụ ma sọọidụm pịp po kị ɗọk ịngịm ar pọ ananbẹẹna na ya mano ɗọtụm kị yịl mammụ ma ɗọtọ mịnịm mịnị mọ tọngjẹ kịl mammụ ɗọtọ, kịyịl mịyẹm mo ̣ra kịl yịl ma mịn dana dọtọ wẹẹz wamọ ananbẹẹna ụk mammụm ma mịndan bụrẹkẹ pịrị soọị lakị kọrọgụm ɓaan mọ nanẹẹjị pịrịm mọ na wẹẹ nụ ụkụm baan n nẹẹgọ pịrịm mọn pọ sọọn yayaụ ka nẹ tọmɗọmị lakị kọrọk ka kọndọ, a waam mịndan gan sọọyị tị ọkọm mọ raị mọ na maz pọ ananbẹẹna tẹrem gan sọọn kọndọ nẹ rụnnọ kan sọọyị da kọ sẹla? kam sọọyị ga kụkụgị ya? kan pụllẹ pụlsị ya nẹdụna lakịkọrọgị pịm gam swadị swasị ya? pịm gan sọọi sọọjị ya? pịm gan yaan ngaka mụndan ụtụn kandam gan yaanụ tị ọkọm mọ raị mụyẹm tọm ɗọmụn mo yaaz wụrọn da pị taịze na wa kal ịno ga mịyẹm pọkayịm nawa kal ịnga mịyẹm mọn pọn gọm a mịyẹm mọ yaaz wai gụllị mẹm warụk wasị nẹ ụk sịdam nọ mịyẹm warụk wasịm a nẹ miyẹm pod ta pịdayịm yịk kị yịllị yaụgụ maụwụ pọn mịyeṇ warụk wasị ụk na nawa mọnd ananbẹẹnam amma pọn na kali ịnọn mịyẹm kị yịllị maụwụ pọnọk kọ yaazị wawụ pọnọk kaɗam muu gị yaanụ kan yị gị yaan ngaka ma sẹnị ụkụm baan nnẹẹgọ ma sẹnẹ nẹ mịn dam ba pọrọk pakwụ ta ma sẹnẹ yaan kẹnau wụr ma wọzọn namgan yada wazọn gan pụk pọksị kan yọy am kị wụlan kan pụkụm a nẹ, nam gan Up amị da pịdẹị a nẹ, nam gan ẹẹd am kị wụlang a nẹ, pọn pịdịm mịndam ọndụnọ na yaaz wụtẹnụn ga waam mịndam ụndụngọ tị ọkọm mọ rayị.